أتوقع إني <hesitation> عندي حوالي خمسة أزواج من الأحذية عشان استخدمها في مختلف المناسبات، بالنسبة للقبعات عندي ثلاثة قبعات أحب أرتديها في الشمس، أما النظارات عندي زوجين يعني وحدة للنظر، والثانية شمسية، أحب أكون جاهزة لكل المناسبات.